اشرح طريقة تغليف الهدايا. قص ورق التغليف بمقاس يناسب حجم الهدية ضع الهدية في منتصف الورق ولفّها بشكل متساوي من كل الجهات استخدم شريط لاصق لتثبيت الورق زين زَيّن الهديّة بشريط ملون أو بطاقة معايدة حسب المناسبة